Fomba atako draiky mba ampaharitry pomme de terra izy maloha tsy atao anaty sase oé sao de lo akany aveke ko izy atao anaty fa atao anaty panier avekeo izy tsy atao amin'ny toerana mafana à fa izy ko atao toerana mafana izy lasa lô fa mba atao amign'ny toerana mba magnitsignitsy izy.